أحب الكبسة، وطريقة طبخها سهلة. أول شيء، نحط زيت في قدر، ثم نضيف بصل مفروم ونقليه لحد ما يصير دهبي. بعدين نضيف لحم، ونحركه مع البصل شوي، بعدين نضيف الطماطم والبهارات، ونقلب الكل مع بعض. بعد كدا نضيف الأرز والماء، ونخليها تطبخ على نار هادية لحد ما يستوي. وبالعافية.